اااام عملت نفسي تعبانه قبل كدا عشان مروحش المدرسه عملتها مره واحده كنت في سنه سته ابتدائي كان جمبي كوبايه شاي وحطيت الل الجهاز الي بيقيس الحراره كدا في كوبايه الشاي عشان يبقي سخن وعرفت ماما أن انا تعبانه عشان كنت كان نفسي انام اوي اليوم ده ومكنتش قادره اروح الحضانه ولا المدرسه ساعتها مش متذكره اوي